Ēyaha may inja éfafaas aan anja akuryo mé, marok nanusaan naan uyuhowulo nubajul éfuul uséén yo miin écoho, éwatoyo néni étiiŋ yara éséén yo sinaaŋ yo miin écoho, nubajul uséén yo, hanima néŋandéni baba aw néjool, néfasifaas, mara aw inja uséén yo mé nécoho. Ējaméén may néni ucaméén épuléni, aw bébajul étuhur nak uséén yo, éwatoyo étiiŋ yara éséén yo écoho, nubajul yo uséén yo miin écoho, hani néŋandéni may baba aw néjool yo bépuléni